E brochine zany e ankoganaia sha rô gn'agnazavako an'izany, izy io zany e machine tazomigny ame tagna zay io hagnamaigny e, e volon'olo mahery io zany da sontomogny am'igny izy da amin'izay malemilemy, malefadefaky mora hogoiny, fanaovagny an'azy zany, mila prise zany izy io, mila ziro, asofoky ame prise agny ampandehaniny misy bouton zay, poserigny igny zany da miresitry amin'izay apetaky ame volo eo igny da ampagnaragny fihogo, akonan'izay e mandefa an'azy.